Pues ndeu mas ndeu mas pus kaung bakem bakem pur bamu kujui mas kujui ndeu mas pus k'ua liji lanu'u kananjui liji lutsjau rapu bamu kon juaung lu'uei lusal kon otro kara bakex y lutsjau rapu li bumu y rapu re kaung bakem pero per ndeu mas rapu re nukuem per chu ya mut chu' ya kua lataung ya ya nimia punje peuk se l'ei saria ya saria xipia saria bumu pus kupu pu lataung ya rapu re rapu re tas y bumu rapu ya pur mataung ya ya par kua de manake ya ni bangjai ndeu mas y ndeu mas pus maiñ par kua manange'el kute mananjau kuas ngutue nguts'ue kua napu napu lange'el kute y napu pur batsjau pus batsjau kua se luju'u lutsjau <noise> napu ya manataung napu nda nge'el kute par manaei nake manange'el re kute y par manake y chu' ya mut chu' pus ya limiñ ya saria xipia ya kua lataung par manange'el kute kingyiep manake pus ya rapu ya ya mataung ya ya punje nde mas mut tijian kuas de rapu mi'ia y chu' mut ya ngjai kua manatsjau kich'ijiñ saria ndajuts mjiung ngjue pus lembe ya kua lataung se ba lem bumang nataung napu chi matsei l'eje ba lem lataung y si mut nda chi chipia ne kua lataung napu ya lanjiuts meung ya majau ngjai saria mjiung arroz manatsjau pus lem mataung nda chipia napu laei latsjau ya ya rapu re bake y cuando kua manei naseik pues pues manaseik pus limiñ re limiñ re xil'iajat par ndasei bamu ya rapu kua lataung ya lake ya ndeu mas rapu ni pep limiñ chu' si ya ya ya kupu pu tu'um ya rapu re bakem ya.